لو كنتَ مضطرًا لزراعة الطعام الذي تأكله، هل كنت تستطيع فعل ذلك؟ وماذا ستزرع، وكيف تزرعه؟ ايوه، كنت أقدر أزرع طعامي! كنت أختار زراعة الخضروات السهلة مثل البندورة والخيار والجزر كنت أبدأ بتحضير التربة، أضيف لها السماد الطبيعي عشان تكون غنية بالمواد المفيدة أزرع البذور في خطوط متباعدة، وأسقيها بانتظام مع التأكد من وصول أشعة الشمس لها